Noq inemiseq käüväq juuskmah väega pall'o. Ja sis rattagaq sõidõtas pall'o. Talvõl käüdäs suusatamah. Sis mängitäs korvpalli, jalgpalli väega pall'o. Sääntsit spordiallo, midä om hää lihtne tetäq.